אלא כנת מג׳בור נזרע אלמאכלא לי כנאכל נقدر נדירה אינשאללה נזרע ח׳דרה בחאל אלטמאטם אלפלפלא ואלכס חית סאהלא, ובנינא, כנבדא נעיי לארד נחפר פיהא שוויא מבעד נגרס אלבד׳ור ונסקיהם באנתג׳אם כנעתני בננבתאת וכנחארב אלחשראת באש יכברו מזיאן, האד אלטאריקה כתכליני נדמן מאכלא סחיה וטאז׳ג׳ה וכנפרח בלנתיג׳ה דיאל אלח׳דמא דיאלי.